انا عندي بس زوجين من الاحذيه ,البسك هذا شويه ,وهذا شوي لاننا اغلب اغلب الاوقات البس القبقاب حقي ,فما ارسل الجيزه والشوز الا في المناسبات الرسميه والاعراس ,وبس عندي جوزين بس لو تبيهم خذهم والله ترى ما اغليهم عليك حقك.